जसा बिजली की केतली। उमे तातो पानी कसा हो जावे। फैली का तो चूल्हा पे करे चा तातो, अबे नवा-नवा आविष्कार हो गया। अब केतली में तार लगा दो तातो पानी हो जावे। लाइट नी आवे तो नी होवे। चूल्हा में तो लकड़ियां लगा दे तो हो जा। केतली में ऐसी मशीना लगा दी जे तातो पानी कर दे। थोड़ी देर में ही हो जा तातो।